نحب نكون طائر بلبل مزيان ويطير في كل بلاصة من شجرة لشجرة وزيد الظهر كلو هو يغني ويسمع العباد في صوتو ويسمع في المخلوقات الكليكة في الطرب وفي الألحان بتاعو المزيانة آآ طائر البلبل هو من أحسن الطيور بالنسبة ليا هو من أحسن الطيور نحب برشا طائر البلبل نتمنى نكون كيفه.